Nijool bélobul sinukuréén sanja sipur mé nufuk bu gafoop; ébook, gasobul, fubegeer, gajagaal, ékuun; usu so nasirégéén mé épur nufuk, nésiko yo may sén éjoow nufuk bu gafoop, nésubuut, fukuku. Usé so soomé sinukuréén sifuga; éŋéés mufopum nufuk.